Ny fomba fiasan'ny famoaham-peo a na bafla mo zany no be mpampiasa aty aminay de izy io a ma- atsatoka amin'ny solosaina de raha ohatra hoe mandefa hira ohatra de mampitombo an'le feo izy, zany hoe tsy mitovy an'le f- fihainoana an'le feo amin'ny solosaina zany a no avoaka an'le bafla fa mihamafy ilay feo sady mihamidoboka tsara. <noise>